Wo kou ga yéliηu bénou tou i ga khagnéné wonati firinpirané ado karfouné, wokouna kou gna tou yéré i ga khagnéné wouro.